Badril neri bderil jo feia fa igater, wala gon telfonga digda kir domita, <hesitation> wala fakirta digidta, badril feikani fa nernami.